Fomba fangalana vovoka aminà fanaka jany hoe aminà meuble an-dragno, aminà sezy, dia fafana aramba na ohatranay alohaka dia rambazako lamba maigna dia raborabohiko amin'igny i dia kafôkafôhiko, misy ndraika koa sasany mampiasa raha karaha volol'akoho zainy a, anafana ananzy an, dia afaka aby se vovoka miala aminanjy.